يا خويا شوف أنا في العوم تلقاني والله شوف، شوف نضربلك، أنا موالف ساعات شوف نتمسخر، نغطس في <hesitation> نغطس <hesitation> في سموها، في المغرب، جيهة جبل طارق ديك جيهة سبته، نغطس جيهة سبته نخرج جيهة جبل طارق لهيه في <hesitation> في إسبانيا، أيا نخرج موالف ثما ساعات يجيني خفر السواحل هاذوك ونجي راجع، نجي راجع، نضربها لدزاير، لدزاير وانا نعوم، على ظهري ثاني.